Pues defaa yetin to traxt, yetin este to laꞌch, yetin <hesitation> pues taron yetin kopadr gahlə gak to trapier todo pues este bextil también gak nonilaz buin nonidietlad no este rerobuen compare tefa.